Nisciuña idea, doviæ çercâ anche questo, ma no veuggio, preuvo à inventâmelo: mettan da parte inte di beuggi che fan inti tronchi di erboi de giande e röbe do genere, che meze seccæ riëscian à conservâse pe di meixi e atri meixi ancon, ecco fatto.